Japonko jae ipörayeye kirai jae oñemopua jaeko samurai reta jare emperadore reta jaeko poparasa mboapi rupi jaema jaeretako ma aramuete okuakua jare <hesitation> meiji jeiva jaeko poparasa <hesitation> payandepo <hesitation> äpo saupeno jokua jae oajama ñoraro jaekue rupimano jare tenondegua jare mbite pegua rupi